Un lagu ya sabemus que es un cachu d'augua arroeau de tierra. Sigún delo prohundu pos en estremeñu tenemus charcas, albuheras o las pozas. Toas ellas me hazin de soñal-mi con atalantu i acalugu, que falta me hazi. Me vien augua limpia, naturaleza, genti pescandu, genti anandu, familias comiendu envera'l augua. Pos lo que es el branu en Estremaúra. Assinque estais convidaus peru cudiau que no vea yo que queais la fusca pallí. La fusca güelvi ena morrala.